Gny tena ilà ny fitaova elektriky. Raha io manamora asa i no sady mampalakilaky asa. Satria laha ohatsy ka azy taloha ahodikodiky reny avao ro ampiasa, ela zay vo vita gn'asa. Fa laha ohatsy elektroniky raha iny na elektriky, lafa bokotry avao potsery la i avao mampiasa gny vatany.